कुकुर निजो मलिक् ब मलिकोनिक् सिनिपए, जेतिअ मलिके पुहि बोले अहे ब मलिकोनिक् जेतिअ पुहि बोले अहे कुकुर त। जेतिअ हेति निजो घोर् खोन् सिनिअ कि होइ जबो बिसरे, हेति निजो सिन कि होइ लोए, घोर् खोन् अरो मलिकोपोति। जेतिअ हेति, जेतिअ मलिके अएदिअ, अएदिअ बिसो जेतिअ हेति सोरि थके, सोर बिसो जेतिअ मलिके मते, किप खबोले दिले मते, जेतिअ होन्दिअ होइअदोन् मते, जेतिअ मतिले हेति मत्बो सिन कि होइ लोए, मत्तो सिन कि होइ लोए, जेतिअ हेति सिनिपए, जेतिअ निजो मलिकोक् सिनिपए। अ तेनिके मलिकोक् उमरोन् जत्से, किप उसोले ज जेतिअ म, किप मलिके, किप कोरि बोले जेतिअ हे मलिकोनिक्, किप कोरि बोले जेतिअ अहे, तेतिअ हेति उसोले ज उसोते, उसोते तेनिके सोरि थके बो बिसरे। अ भुक् लकिले हेति देख, देख बो बिसरे, जेमो भुक् लकि स तेनिके। अ तेनिके थके बो बिसरे, तेनिके मलिकोनिक् हेइ कोरे। अ जेतिअ हेमे, नेके उमरोन्, हे उमरोन् तु देखो है जे, हेति जो निजो घोरो होइ नि, जे कुम्बेले को घोरे हेति गुसि, गुसि जुअ पिसोतु, हेति जको निजो घोर् लोए हे, मलिकोनिक् घोर् लोए हे, तेनिके हेति मो अम्बु देखो है।